Ela kú xen quéeso, juⱥ’ ta’ quéeso edse xí’n juⱥ’ tá’ quéeso je kuÿÿ’ ejö, quéeso edse xí’n, quéeso e pee jö, quéso ere tǿǿ’ kiä’ tú’ ejö quéeso ta ere kiǿǿ’ra la ne re kiǿǿ’ rá la’ xin quéeso.